Wai min fogo saramuta, saramutaa wede khattari min muswiba ta HIV fi umma, saramuta, saramuta zaidi de mal problem, shida sara wede sika wai al kebir al fadaya, yala dukur wadin gi ja rua ligo fi daktari na, daktari sokolin al nesiya mafi munu libira al dugu ma naadede wedede ta baden lakin bab al kebir al taulan mara wai, saramuta

Ma riba al sia gi awunu mariya fi abidu tijara de kefin ,ma sia ke, sia in jede, uwo gi agder uwo, lakin riba ab kubar dole eh eh, te ja katul uwo, me soo kefin jede gi agder uwo ma mara wai yes, gi ader uwo ma

Num tete nemsiya ya sokol wai min kalama al gi awunu zaidi booda. Nemsiya, me sidu babu beediri booda gaaba eeh dakal me nemsiya wedede.

Sabab te kila youm ta hadis fi sika te uganda, au fi sika fi uganda, taulan anas gi sugu arabia batal ,te tinin mahal wadin sika de adul deiga, ta talata anasi kaman aruf ma sharia ta sika, ya gi jib hadis ketir fi sika tena ta uganda

Akikisha werim ab fi sudur e batali eh fi sudur tai ta ragi ta maria kan tai ta ragi sudur tai fi namna al fi mo ta ayin je ta namna al ja fogo jede au ma ta rua wuku jede abidu werim batal au kefin jede de ligo anas mara wai kan de te nusuwan rada nyereku kede uwo gi rada jede ah waja mastajabu wau sudur werim safa jede wedede fa gi akikisha ta gi ayin werim fur fur gi rua ma namna al bara bara namna al werim gi rua ja fogo naade

An tayi ana endi mo Kalam ma uwo aju sunu nana.

Zaman te kerif ta bi abus kefin, fi gildu taki, eh Kati ita, kati Kati ita, lebis sokolin al kwesi mh,al tegil sia gumasi ,je nas sederiya, tagiya eh min te fi kura kaman te lebis sokolin al gi awun, Kalam kerif de dinia matara ,eh ase falata in jede moyo al gi jere wedede agder kutu kattar fogo me sunu ma Kalam yatu ,ta gi kafir ita zaidi kabisa ladi kede ta mi gi dus wasakan milan au kefin jede, ma abus ita min bari al gi ja ma godura in jede

So garaya geeru omon, fi garaya ,garaya te deen, kutu geeru ja milan, fi usra tai, mon ligo taalim milan, fi geeru te garaya te deen, ya usra tai geeru

Sokol al ana gi ayin fi kalama de kulu, sakari ata kibiri zayidi ma.

Alama al gi weri au dalil al gi weri huzun na fi ajol ya dolde ah taulan ajol de gen ma singa ketir, uwo gim uwo magi furayi, uwo tan, satan ajol de ata maju akul, uwo gigen me huruma milan, wadin ladi gi lasul fi hadi ta koore ma moyo ena

Mama ke dudu gi fi fi jua kubaya dole ,sunu yatu fi moyo zaidi al gi jere ta koru wedede, ah mal gi jibu TB me ayan wadin dole de

Heeh, zaman al ana yowele, eh raha kan milan kalamnkazi sia ma sunu ma sokolin, kila sokolin kul baba ya gi soo, munu, eh ,wede al ana ligo fogo raha

Fikira milan ma kila Kalam al gi waja gelba dole ya gi jib dakt ta dom fo